ווען ס'קומט צו קאכן נוצן אונז אזויווי צען אנדערע מינע סאוסעס ווי דאק סאוס, סוי סאוס, מערינערע סאוס, פיצא סאוס, פאסטא סאוס, און אסאך אנדערע וואס מ'נוצט צום קאכן.